صراحة أشوف إنه أكثر شي راح يساعدك ويحفزك إنك تكمل في الرياضة وإنه تحافظ على لياقتك إنك تتعرف على أصحاب يحبون الرياضة، أما إنك تمارسها لحالك راح تحس بروتين وملل وإنه ما في شي جديد فما راح تقدر تكمل، وكان يا أخي حط في بالك إنك وصلت لهدفك وصلت للوزن المثالي اللي تبيه وصرت تقوم من النوم نشيط وما عندك خمول، مجرد التخيل راح يساعدك ويحفزك.